ஊதா நிறம் மர்மம், படைப்பாற்றல், ராயல்டி மற்றும் செல்வத்துடன் தொடர்புடையது, இது கிரிப்டோகரன்சி துறையில் அதன் பிரபலத்தை விளக்கக்கூடும். ஊதா நிறத்தின் இலகுவான நிழல்கள் பெரும்பாலும் ஆற்றவும் அல்லது அமைதியாகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, எனவே இது ஆரோக்கியம் மற்றும் அழகு பிராண்டுகளுக்கு மிகவும் பிடித்தது.